Панҷшанбе маро ба охири ҳафта наздиктар мекунад. Ин рӯз барои ҷамъбасти корҳои муҳими ҳафта аст. Ман онро бо омодагӣ ба истироҳат ва анҷоми вазифаҳо пайванд медиҳам. Панҷшанбе рӯҳи интизорӣ ва сабукӣ дорад. Вақте он фаро мерасад, умед ба фароғат афзоиш меёбад.